Sportet që njerzt te na kan qef me lujt jon prap futbolli edhe basketbolli, po ka edhe sporte tjera që jon tu u bo ma t’njoftuna n’vite t’fundit. Vollejbolli osht njo prej tyne. Ka fillu shumë me hi n’trend bejzbolli edhe gollfi aty ktu osht diçka që njerzt e lujn. E sport shumë i popullarizum osht hendbolli. Edhe skuadra e hendbollit njihet qysh prej viteve 70.